Tichí yó ta ku kuxhio tí taxa ho vatí chí ta kaxiti ta o kú kuxhioti koni na ko vitati ta jan ta kú kuxhioti xhín iin tiayá xin iin tiayá tichí, ta jan ta ku kadaota xhin yá'a kuii ti nana dó íin, kuchó lia tikuii ta chiko iin ditá ini ta xhín lia koño, ha xhíon nrivii xhin nunguan kan mio kuchió xhin tiayá jan tá dikan kixao tichí jan akuni tán ná koni miti xhín mini ditá chín lia íin tá dikaní xa kixaoti ta ho ha tiyá tichí axanti no xapá kini kua no ña ku kuchó tichí jan tu koni na ko vatí, tu koni na kó vatí chí ta kaxití jan ta ho o on. ku na oku tixhío katí a nruxao katí ta ho o on. ku taoti ini nunguan kaní mió kuchío xhintí.